Alura dizu ai paseger dë pa avei paüra chë siu ën pilota ën gamba e chë l'ai gia fait dë voli parei e chë dëzgür l'aeroporto al e dapé e che tut tüt andrà bin